Pues este ni naa calav re ah, calav gy ah, niii rni raba dixtil clavo pues niii <hesitation> nirzez, par gyzezu ni lo bred,<intedible> gy zobu ni logy pues este <hesitation> ahora si que nuu ga th xmany ni rnëaba, val qeuity gysbu ni, gysobu ni tchi gysob discun ni este hor ni gysobu nii rë’ah pues este cun tchi zaz tchew cun martill lony ah zëzyas réz bred’gy va, bueno rún ga ni, este rgwë neyas ganu val na zacku th bred sencill ni ah pues zëzy ru rézni valna th bred záck’a pues rcá th bë’gy lony’a vel gyzobuu ni directo einty nú este zëza na, bueno, nú raba este bnaz raba xmany ni gulá rny raba zqué gunu’a este gyxunu calav’gy ‘a gyxunu ni loo gýw lo gýe ‘a te tchi este, bueno pat rzacka ni ni cálon tip gy, gulá ni nany tchi zó gula xi run za raba vá, per el chiste de que después de ni gunu zë’ah tchi gysobu ni este cun-cun este <hesitation> gyzobu ni cun martill’gy stëh’ah queity za rézdi bred’gy va gulá ni runraba ztë’ah rzyw niz raba ra calav gy’a rzyw niz rabá ni este tchi ru zaz este <hesitation> gysob raba ni tëx bred per-per aun asi nú vez za run gus ni ah, nú vez rez gá bred gy va, máru nix pa run ga gyxunu ni lo th gýe’gy gulá th piz’e ah nix ru nani tchi run bred gy guand tchi queity réz dini, val gúnu gan rckazu gunu th cham’e áh, zëh pe th cham zack’e rnii raba nez ré, zëty ni.